Ntaá kɨtɨ ka juku'ún inií ja ka sa'a inka chi va yuan in kɨtɨ in kiti kaanu ku saa te inka chuleé ja ini ntaja nta kanayo taka nu yuan ku ja ku ka jukuún ini nu ta'án te ntakó yatana na'anu te suka saní ja saá kaánu saani a chulé.